A yobi a miyʊ kəmən nui ləmang bərki kojiyʊ ka ni bwi ləmang kojiyʊ ka tʊgai kən dəmən swer a jutang swer hən kamən ju swer, swer da sein ka mən ju kwai kamən ju butai kamən jure kwaibə latətiyəm ka mən nui ləman bər ko wənə ko jərki bən di a sei nnəngngawe swerda miyən bən kawe bwi kojiyu ko tugaire ni wu mebə nəngnga sweri ni hi mən ni wu mebə nəngna sweri mebə fare go gə tuga dur dan gən bərki jutang a swer ka tuga nəb jutangng a swer bən nga jəni jauri, jutang a swe mebən bʊna jəni jauri mən ka mən jurə swerki ko gən wune fula fan ji ki bən nga bərki fula wʊ chi a kaiyu wʊnə ba nən jəni jauri' mebən nga jəni jauri merəni bə nən jəni jauriyʊ ba chi a kaiki bən nya kwai ga me bən nya chi a kaiki bən nga butali ga mebən nya chi' a kai ki bən nga kwai bə latətiyəm ga mebən nga guji ba bərki kən yulo mən bun, bun men ni niyajiyʊ ka nən bwiləmangngi gʊn nən nəngnga swer gun nan fau ji bən jauwi bərki kojiyu ka nəbən gani dəndang dəndang bənə ju sweri nən ju swer ki bənən nga ji nən jʊwi kojiyʊ ba tʊgabən nga jəni jauri. Ka mən nui ləməng fula nyəgi a sei ki furi a miyʊ ka dare rəngsa miyu ka da re ki mən wuna təna kojiyʊ mo kən wʊna nbe sei be <hesitation> dəgi sei mən jʊ swer gən wʊnə fula kamən chəla kojiyʊ mo juwi a seiyi we mən fam mo tugai, tugari kojiyu na jiwa nəngnga ngaga na nya jəni jaurin bən chu bəgai nəb gore a bər me bə fare go tə diya sei mebə fare go tə diya sei mebə fare go tə nəngnga swer iri bam nəb banbe ji a bi a seiki hanjim kadi dəgire a kʊna nəbbi kuro kute nyangngi me nyagu ba a ko gən wʊne fula mən wunatəna kojiyu mo kojiyu tugai kən wʊna rə bwi ləmangngi niyu we mo yəgi mən bwiləmangngi nan nga kumni na gʊ fula ki dəgi a sei nkawebwi nbe rʊwa nyuini mo kən wʊna mo tʊgai nyən kən ni kumni gərən bən nga jəni jauri ki nan jau mən wʊna lən kojiyʊ kojiyʊ ka nire kojiyʊ ka siməna kak a ko gən mʊna ji gul a handʊwi kojiyʊ a wgabən fula wʊnən di a seiya chətəmiyʊ me dəmənbe swer a nəngngatang ba temiyʊ a diya sei ki nən yəgi a sei nən te miyu ki. Bən chu temiyʊ ka bəbəbne go təbe nan mwiyatəna kogən wʊne swer dangən gən nən mwarmən ki kən kabi mwe dagi bo gəgi a seiyən kənən yəgi na chətə bari ta miyən kən yəgi mwe bəmən swer ənn nəngnga swer da mʊnde mən nəng ngare məni mənti wi, bərki mitən bə swer a fula hi ba bam hanjim kʊma ka gəra a Li a Li ngare tam mwarmənki ka be tʊgai temiyu mən bʊn go dəmənbə swer a nəngngatan gon memənə swera bwi mo to fulali a lawe nyang kʊma fulahi a lawe ki bən ju bərki ko gən wʊne ko rəfuta gu ko gən wʊnə ni rəjiyangu gən wʊne fʊla ko gən wʊne fʊla niyajiyʊ a ne ni kumni ki ni ba nəngnga jii a dautənwi bətə ge <hesitation> chətətamiyʊ nən nəngnga swer nan ban hanjim, mo tʊgai ki hanjim ka komən go em bətə tugai ba bən chʊ kəmən tiwi mən tiwi mən tiwi mən tiwi mo ai təbe tə tʊgai tə mida wʊn bʊntəna hangʊwi ki ka be bərki bugarte ki ka be sʊwerə go masi nən tʊgan, wʊ grali ga nənu kam baurang baurang baurang mo to swer dande em fa dəmənbe bən nəngnga mo nyəne nbe grah ki bən nəngnga tə eb tə urgai ki ba hanjim ka be tʊgai ko gən wʊne fʊla nən di a swer ki nən nyang.

Bada baba a gʊ fʊta ba chi kida nemu li a sʊnʊnbe go oo le kwe be nan nəngnga wʊ le kwe be nan nəngnga wʊ jiwe gən wʊne fʊla kaan sʊgʊm yənm amma bwe kʊwi sotən bagi yəm ki mebə jəgga ji mən sotəna bərki mən ləmang kage mən fan mo yəngnga kak a hangʊwi mən faas mo kak a di fʊre mən fau mo kak ka hanjimən a chi ngagu mən tau mo a gʊ fʊla ki hangu a sʊwe go ne'engu mən fau mo a gʊ fʊla ki hangu a sʊwe go ne'engu ka məsa tən. Swer a hangʊwi ba sʊwe go ne miyʊ ka məsai mən swer nəmiyʊ ka məsaimən ji bən yəgi nəngnga a kaita nibari a miyʊwi, bətəm barəm ma mebə fare go tə yəngna gwabi bərki yəngnatang a gwabi bərki yəngnatang a gwabi me wa nyuiye a dautənwe tə məsa gən wʊne ji a kanka te bəba jənəmi bərki temu ba məsanən nəngngnatang a swer a sei masa tən ba məsa nən yəngnatang a gwabi kwitang a yaute ma rə bite ma temu ba məsa nən indai məsa be ki ka swer we mebən yəm jii bən nəngnga a kakgi ku fula be nən nən nəngnga nae nən bʊ bwe bən məsatən wʊlai a bwe mʊ məsatənbe gʊji bərki fʊla sʊnan yəmmi bə chʊ kida temu bən bbb bə nəngnga bebe bə nən kʊnangki. Ki bə nəngnga go ngəne ki me bən jəgga ji nemu na Temu sunənni jimən fare mo mən sʊgəməni mo tə mida na tə ne fʊrnan jənu nne te te Tesʊni mu ko nemu a jənu nemu lemu na tə nga tə ne fʊrni ba hənjim na ba hanjim a məsa nən jin fa mən fari ji wʊ ba nəngnga ngaguwi ji wʊ kʊma ba tʊgani mən chəla gən mo tə chəla kojiyʊ na niyajiyʊ a tʊga gən kə wʊna ji a nəngnga bwiyu rə gʊ bwe chʊwi, bwe chʊwi a chi tən neen au nengu məsa tən swerki bə he dan dwigori bwe chʊwiya mʊwe ka be a nəngnga nate, a nəngnga natəng ka diya ya kaita ni bariyʊ a di a kaita ni bariyʊ ne ka kʊratən jəni a jəni jauriyʊ ka kʊratən jəna sweri ka kʊratən ko gə wən ji a dautənwi wʊne kʊralan i ne ka kʊratən a di gre, bwe chʊwi a mʊ a yəgiyən, jəni jauri ngənke hangʊ ba mwa kərang a sitən jəni jauri gəra nibari yən a dəmənbe a dəmənbe ngənke ba si rəgən nyui ya ngəni ko kuma nyui ngəni bən nawe ki meba si jəni jauriyʊ ki a dəmən bi kəm- kəm.